Jue ëch dunmas pakya nëjuey ko'o jedun wi'it bujëp kë'am muk nëkumujëp je'e bi'i xët's a'ax dun polvo nyënëmbyë awayëy je'e jedun myaj nëkumujëp o tu hora met´s hora neyb jedun muk padakayn y jadunt's este tëkënyëbë xajspë pakya je'e tëk dun kyëx manakyë jadun dun nëwyndëmnëp jadun dun mypnëp pakya jedun buj pëdënyëp.